Mu myaka ikumi kuruga hati, ndenda mbe ndeekozeesa se- ndenda mbe ndeekozeesa konka ekirooto kyangye ndenda nyije nkore faamu. Ndenda nyije nkore faamu, nteekeho enju yangye ha faamu, ebyokurya byona ndabyerimira ndabaasa n'okuteekaho ebindi ndabiguza hamwe hariho n'eryenyanja mbwenu efaamu eriho ebintu bingi ndenda efaamu eriho ery'enyanja, hariho enjoki, shwenkuru wangye akaba arakunda enjoki na hatiiya waaza muuka, obwoki ti bwoburamu hariho enjoki, n'obwoki, efaamu yangye hariho ebyokurya byona hamwe n'ebi, n'ebishe n'ebikooko, ndamanya ngu hariho empunu, ente, mbwenu ndasiiba naryo, ekyo nikyo kirooto kyangye.